<noise> passeport moom luy njëriñam moom, njëriñu passeport moom pour tukki la. Sooy waaj a dem tukki comme génna dem beneen dëkka il faut nga ut passeport, soo wutee passeport doo mun a tukki. Passeport tam daf lay wanal comme sa city foo dëkka, ban dëkka nga dëkka, ak ban palaas nga juddoo, ak kuy sa yaay, kuy sa baay, passeport daf lay wane loolu yëpp, waaw loolu mooy njëriñu passeport bi. Passeport comme id card rek comme njëriñu id card rek loolu tam mooy njëriñu passeport, parce que id card lu muy liggéey loolu la passeport di liggéey, loolu tamit mooy njëriñu passeport.